خو ته ولې دومره غوسه یې؟ ما یوازې وضاحت غوښت، بس همدومره. زه پوهېږم ته ستړی یې، خو خبره باید روښانه شي. زه نه غواړم چې زموږ ترمنځ بده فضا وي. راځه لږ آرام سره کښېنو، بیا به هر څه واضح شي. خبرې به سره وکړو او مشکل به په خپلو کې حل کړو.